والله بعتقد إني بمشي حوالي من سبعة لعشرة آلاف خطوة يومياً، يعني حوالي من خمسين لسبعين ألف خطوة في الأسبوع، يعني هذا ال- المع في المعتقد يعني.